<noise> Pues siempre bá mu tai kúa müh noh pues la noh chía müh cha tai kúa müh lau siempre bá mu-bá mu bá muo taig cúa müh jó pues lá bú- lá bú ku maim múo já léi familiar múo náh cúain pues laú ku láin laujá léi láu seí íh lói ku kain ká lunes santo gi au séi íh loi ku lain ká martes ká miércoles jó pé siempre lau bá múo bá muo lá baíg kúa mü pues láh baí có domingo jo tsá chá tsá múp jó pues áh domingo jóh, joh domingo de ramos joh pe antes gi la óh, óh fuo dau antes wi la óh óh siempre laú ain laú ná taí lau áh-áh chá cuaresma lau ngi. Ngi já léi íh-íh cha paisa ngi óh héh cuaresma ngi oh-ngi oh jo pues ká chain áh-áh yía au áh ña-ña loi ná jain tsa müh pe mai tai áh domingo de ramos do. Joh chá cháh tsá múo jo pé eig úh kain tsá yaí héh cúo noh jóh mu yoi cúo noh já eí lau familiares lau múo ná ko náh cúain. Lau tsá lain tsá por familiares laú já lei familiares jó tsá lain muo éh cúo no jhó cúo tsá aih múo já láh muo jó múo yoi tsá lain tsá ngi taí óh ká ta cúo yía jó múo yoí tsá lain muo tsá cuo yía do joh chá tai tsá bueno oh bá tsa tai tsá ji por que lau tai ti ká lau jó lá caíg tsá joh fui, fui tsá chá tai joh múh yoi joh oh. Jo fa, fá úh chá chía úh tsá fá óh lau-lau-lau chá oh jaú muo misa muo bueno jo bá isa pues báh lá jo loí náh pero laú chá jau asi jóh bá main, ba main tai lau bá mai chieh jo ái müh fuo doh. Pai múh fuo já lah joh éh tsá múo éhh tsá lau chá Cristo lau-lau cristo rey jo éhh, éhh tsia ja lain tsá ká tai chá laim muo tsá cuo maí tó éhh chá crsito joh múh yói joh pues taíg la óh chá taí tsá misa cúo jo múh yoi misa cúo tsá lain tsá fu cháh joh áh maí yói joh áh lunes do pues jaí yaí taí kúo noh pues aíh chái na oh bá náh laú taí chá cúo lai lau lunes santo sai. Jó muo yói oh áh martes santo taí tsá cúo noh jo-jo áh martes santo taí tsá cúo noh siempre ká lá oh gi tói zá múo miércoles santo ká jueves santo pe jueves santo óh áh müh jueves santo óh gié lau apostol gíe lau müh fé gi loi náh por que buo oh muh ka ultima cena lau chá cristo laú shía la zaí lau gíe gá leí apóstoles íh-íh ain máh apostol gié oh jóh. Jóh muoh, muo ni yói joh déh óh tsá taíh chái kúo noh joh múo yói áh cuo jo pues múo tsá misa muo tsá jó múo yoi joh jo-jo raum tsá taí-taí apostol do joh báh main raum tsá taí aí joh shía lá zaí cóh pues buo gi la oi maín yói joh óh pues cha lain jo múo taí áh jueves santo óh viernes santo, lé-le zá quema de torito loi náh jo ñi úh naí tsá cúo, jóh láóh lói náh. Jo pe áh sábado, áh sábado de gloria loi na aig óh láh muo is tsá taih cúo noh por que ah viernes doh pues zá noche nocturna joh ñi algo a si jo ñi shía la zaí múo tsá misa nocturna yíu tsá jaí joh tsá lain tsá kúo ni cancha noh cha lain tsá lau já láh áh ni ká laig la gei do mu shia la zaí jo pues laú áh sábado de gloria jó pues taig chá gaí kuo yía do lá joh áh domingo de pascua jai kúo yiá chá lain tsá lau cha entierro por que lau ká áh muo faí já jei tsá faí já laig enterrar la joh la óh áh fuo nah cha jeí tsá crau do lau éh cúo yía do joh éh oh chá lain tsá maí fui shiu pai sá cha lain naig tsá lau gelatain Choi naig tsá muo bai ah-ah. Ah temporada joh chi yia jo gi lóh chá naih chá ih cá chaí ih tsá taí éh doh jóh múh yoi joh pues lau chá laim múo tsá jo-jo áh-áh taig chá kóu no óho jai áh domingo doh jo jaí lá muo tsá <noise> joh cóh tsá lau cóh tsá basquet cóh tsá fut no jaí basquet shía muo chá tsá noh chá tsá óh fut bol chá tsá. Pe coh tsá basquet áh sábado có domingo jó pe-pe lau laú íh loi apostol éh laig chá lain lau taí aíg kúo yía do joh pe lau íh óh loi taí éh-éh ni cancha noh jó múh yói joh oh áh-áh domingo doh joh zá soin tsá tá muo lau grupo íh-íh tsá tai cóh tsá láh pues laun entrada cien pesos, ciento cincuenta joh pe laú íh lói apostol joh lau cóu tsá aíh có boleto gratis lau de éh primer dia, segundo dia laú-laú-laú áh-áh müh áh ain nau jo-jo la zá baile joh áh taí áh-áh segundo dia áh-áh lunes loi náh joh-joh zá saum muo jóh pues lau-lau zá saum muo siempre lau bá muo chíe lau müh noh muo tsá celebrar áh zá saum muo pe joh-joh zein íh loi shoi já lain éh co héh dragón. Pa ni cú laih já lá feria lau já lah feria pi taí shoi lau taí shoi jaih óh tsá joh chai zói lau chá lain tsá coh tsá oi trampolín tsá oi lau tsá koh óh mi yoí jo óh áh martes do jo pues zá jaripeo joh láh primer dia de jaripeo joh pe lau áh múh jo shía la zaí laú tsá lain fú muo tzá chá ja lain tzah noh je soin já lain tzá úh tó já lain, já lain tsá uh jain já lain tzá zóh já lain tzá ih caum já lain cha ja laim fu muo já lain, ja laim muo íh loi tai macuil. Já laim muo fú muo ja lain jo pues lau áh jo taig chaí joh cuo tsá óho lá óho áh segundo dia lau-lau muo ni laig finalizar por que lau aig áh müh áh jo jaí óh ché muo kúa müh jo-jo shía la zaí jo pues lau muo tsá disfrutar bá main ku lain lau já leí paisa ku lain fu siempre muo óh disfrutar laú já lá múh áh tai fu góh por que lau bá main lá zá jaripeo la bu zé muo íh loi tsáh ain lau main yói jaripeo oh zá saum múo joh por que lau zá lau je ih fu muo naí múh éh soin. Lau chingon lau yáh lau kéi fúo lau shía la zaí siempre bá main laú ká jain do pues ká la zoin óh já la záh naih müh jaripeo óh pe lau mai já lei lau já lei muo organizar lau jaripeyeros lau já lei íh tzáh gi ku por que lau bá chá tó, lau bá cha tó noh éh aih aig tzaí lau éh-lau éh ain da chá to lau la lo máh lau lo chá jaripeo asi lo lóh cuó tal cau laú eh-eh aí aig tsaí la joh jo pues lau siempre lau ngi, ngi já la jaripeo siempre áh joh jo jai lo siempre lau já le muo pai zá íh taí chai jaripeo chá laim muo já leig chá ain cau muo yoí joh tsá naíh cha já leí ih naih por que la bu bá mai aum pues lau cha uh aíh tzá lau muo náh ké sein naí aí ain taco ain hamburguesa ain já lá lau má lo gi tsáh.